די וועג וויאזוי צו קענען קאכן מיט א בודשעט אן דארפן אויפגעבן אויף די קוואליטעט פון די עסן איז קודם צו מאכן זיכער אז מ'קויפט די עסן אין די סעזאן וואס זיי וואקסן אסאך און אזוי איז עס ביליגער. מ'קען גיין ביליגערע געשעפטן אדער קען מען קאכן אסאך אויפאמאל וואס ווען מ'קויפט אסאך קען אסאך מאל די עסן זיין ביליגער.